Bi ye nga ròt <noise> kwat nèr kɨ mbì shwe-shwe nyi ɗo wer. Weri, mwa pò cɨn kɨnɨ shɨ shwe. Mwa tǝp, ter gaklɨs. Mwa gwak esi, ɓe mwa ɓyirng shɨ am ɓwap ɓɨ. Ɓe mwa ɗen am ka wusi, ko am kɨ filɨ, ɓe mwa pùs. Mwa gama kɨ pus kɨni, mwa tung ko nyɨ kang shɨ bi mwa nang tɛ kàmshak. Mwa tung ko mwa jɨ kɨ bi mwa nang te tɨngyɨn. Kɨ yal ɓe nyi ɗò kɨ can, ko nyɨ jɨ kɨ shang kɨ wer kɨnɨ. Tɨnyin ɗa, <noise> nyi Lòkaci ce ɓe mwa can nghɨrm, tɨng nghɨrm, ɗo nè mwa cɨk, ko mwa shɨk shɨ am. Ko am kɨnɨ kɨ tumi, ɓe mwa kwak ko mwà tung wer kɨnɨ shɨk. Ɓang ɓe mwa palng shɨ am. Lòkaci ce ɓe akwei tɨng cè, mwa nang tè legel. Mwa ɓwan ko mwa jɨ mwa cɨk, ko mwa shɨk, ko am kɨnɨ kɨ tum, ɗo mwa ɗo nɗɨng am wer kɨnɨ. Ko mwa tung, ko nyɨ, ɓe mwa palng shɨ am ɓwap ɓɨ, ɓe mwa yɨt ko ɓit kɨ mangɨ, ɓang ɓu pu shwe gàk. Yed ɗa mwa pò cɨn kɨ wer kɨnɨ ner kɨ, bì gargajiya funu ngas mwa ɗo ɗa. Mwa nang sɨm kɨni te, wer. Nyi ɗo nga kat ɗɨ, ɓe <hesitation> shɨk shang ngan sosey. Nga ròt shwe kɨni ɓul ɗel ko wane mbì shwe-shwe mwa kɨɓut.